Ny fomba fanadiovana varavarakely dia misy isan-karazany, misy ny atao hoe varavaran-kely hazo izay fafana amin'ny lamba fotsiny, ary na misy koa ny varavarakely fitaratra izay lemana amin'ny ranon-tsavony izy dia aveo fafana amin'ny gazety mba ho maina.